Ҳайвонот барои зинда мондан дар биёбон аз стратегияҳои гуногун истифода мебаранд. Баъзеашон шабона фаъоланд, то аз гармии рӯз гурезанд. Дигарашон дигарашон обро дар бадан захира мекунанд ё ғизои тар мехӯранд. Ҳайвоноти биёбон инчунин пӯсти сабук ва ҳаракати кам доранд, то нерӯ ва обро сарфа кунанд.